Andkõq andis! Ma jäi kuuholõkilõ noq ildas. Tiiätiq, asi um tuu, et läts' autol nigu üts määnegi, ma ei tiiäq, misasi tuu oll'. Hõ- ruul tull' põhimõttõlidsõlt külest ärq, es saaq inämb käändäq.